كيف تعتني؟ أول شي تأكد انهم يحصلون ضو كافي, سواء طبيعي أو صناعي, بعدين اسجي النباتات حسب احتياجها, لا تغرقها بالمويه ولا تخلها تجف, تابع التربة, وإذا لقيت اوراقه صفرة ممكن تحتاج سميد, أو تخلص من الأوراق الميتة, وأخيراً تشيل الغبار عن الأوراق من فترة لفترة, كذا تكون اعتنيت بنباتاتك بشكل زين.